कीड़ा जु छिन हमा प्रयावरंडा वेन भोत अच्छा वांडा किलेकी उ एनवायरनमेंट मा योक संतुलन बड़े ते राख्दा कुछ कीड़ा जु छिन मधुमखी वेगि मछर ,चींटी, मकड़ी ,दीमक अर मक्खी।